. Ebid maenan ọdiọn̄ọ mbin emi enyenede e emende ebid edinin ke ugbok mfo ono ebid udia kpukpru usen ada udia okono ebi kpukpru usen ada udia okọno ebid ada ̣mmon̄ okoro ebid, enan ukem ukem oro ika ko o ufene oro, ebid me enan ọdiọn̄ọ owu emi enyenede e, iditon̄o atua eyed ọwọrọde oion̄ ọdon̄e idahado ke ikied ndinyene nsie owu mfan ekpe beibei nyeneke mbubche do, edi ikekied ndinyere nsie oton̄o ọbọn̄ mkpu atun eyed mbak ndinyene nsie ọdiọn̄ọ ke oiọn̄ ọdọn̄e. Enam nko ukem ukem oro ikud owu emi enyenede, e, enam ọdiọn̄ọ ndinyene nsie ke adinak idaha asasin̄a ebine. e. Adiwak ini ite owu akemade ebid, ebid ekekud ndinyene nsie ke anwa ason̄a aka koro ndinyene nsie edi oro esie enym kpukpru ini, enye ọdiọn̄o ke owu enyenede imo edi oro koro ebid edu ke ufõk ma owu, biak edude ke ufọk ma owu kprukpru osuk ekud isi owu oro. mmo ama ndito mmo eti eti ntak ah ebid ikepke fep anyin, ikip nte eyin atisade nkom ebid akpaka udia usun eyim eda ekip nte eyin nsie atuade eyen efehe itọk ọnyen̄ edi ufọk edino eyin nsie eba, awud ima ono eyin nsie, isan̄ake eyin nsie iyak, enan ukan ukem oro, ikekip uyi esikpa owu idem eti eti nte ebid akade ekip nte akpri eyin ebid ọbọn̄de mkpu eka ebid ori ọdiọn̄ọ ndinyene ikekip. Edi oro odiọñọ ke ech eyin nsie ke edi nkọm ndito ebid akpawak dide amaide ke itie oro. Eyin ebid emi amaide eka adade ke anyan usan odiọñọ ke ekemo edi oro onyin nte eka oro efehede itọk. Ukem ukrm oro eka nko usukini eba nsie enen, mmoñ eba ọyọhọ eba nsie enen, eyem nte eyun akpa wupde esii. Eka oro inyañ isesii uyi nte itieke eyun ekpededu eyin odiọñọ ke eka imo, itemekede ikaha mfan eron mfan akpamama, ebid akpamama yak ọboñ mkpu imikaha, edi eka nsie ibọbọñ mkpu edibede ubọk itọk kied nnan nnen efehe aka ekwup eka nsie eba awud ma ono eka nsie